بصراحة ما أعرف بس ،بحاول يعني مثلاً ممكن أشوف، أطالع على اليوتيوب، أو إذا في مثلاً كده كتيب صغير بيساعدني يعني أحاول كده معاه خطوة بخطوة، بس بعمري أنا ما جربت يعني بصراحة بعمري ما جربته، وما أدري كيف أركبها ،عادي بجرب، ترى بعرف عادي يعني أعتقد إنه ممكن أعرف.